عشان تحظر كوب قهوة أول شي تحتاج قهوة مطحونة مويه، إذا عندك دلة حط فيها مويه حطها عالنار لما تغلي ظيف قهوة مطحونة، بالنسبة للكمية عادة ملعقة لكل فنجان، بعدين خف النار خليها تطبخ لمدة خمس دقايق بعد ما تطبخ صب القهوة في الفنجان. إذا تحب تقدر تضيف سكر أو حليب حسب رغبتك. وبس استمتع بقهوتك وخلها دافية.